Ny asa tsara indrindra ho ahy dia ny asa tiako voalohany indrindra. Izay an tena zava-dehibe hoe tiako ilay asa ataoko. Dia amin'izay aho tsy mahatsiaro tena ho voatery aho izany manao an'ilay asa fa vao mifoha aho dia faly mieritreritra hoe hay! Handeha hiasa an'izay aho izao. Dia <hesitation> mampidibola tsara koa ilay izy. Izany hoe sady tiako izy an no ahafahako miaina tsara fa tsy hoe <hesitation> mijaly aho manao azy.